Zaho zao raha hanasa tagnanay aleko alaonga zany rano madio de ataoko <hesitation> savony a, de kosikosehako akeo kosikosehako aby sy ka atraty amin'ny rantsan-tagnako manontolo aty, de elankelan-tagnako igny, de rehefa vita zegny de kobagniko amina rano <hesitation> rano madio izy de hamegniko amina rivotra.